Arakae yae oiko jaeko egipto teta arakae va pe va jaema jukurai jae jokope oiko, jokua yepe jae ñoraro regua jaema hasta añae jeiete jae reta imiari de que oime, oimesa mbae oimesa kia jeiete opita jokope oyapo mbae